kosam kairu kotel mi handi, kosam zedu bedu bi ra kohanagi, kohavam de kanjoni kosam zedu mi handi. Niyanda lututu mfere kam.